ரத்தினக் கற்களின் விரிவான பட்டியல் இங்கே. அகேட் அலெக்ஸாண்ட்ரைட் அமேசானைட். ஆம்பிலிகோனைட் செவ்வந்தி அம்மோலைட். ஆண்டலுசைட் ஆண்டிசின் அக்வாமரைன். அவென்டுரின் ஆக்சினைட் பெனிடோயிட் பெரில். பிக்ஸ்பைட் கருப்பு ஓனிக்ஸ் கருப்பு ஓபல். கருப்பு இரத்தக்கல் ப்ளூ லேஸ் அகேட். நீல புஷ்பராகம் ப்ளூ சிர்கான் போஜி கல். போல்டர் ஓபல் பிரேசிலியன் கால்சைட். கார்னிலியன் சாரோயிட் கிரிசோகோலா கிரிஸோபிரேஸ்.